فيه فمره ساحر حاول ان هو يعمل سحر صغير بس للأسف السحر دا بالخطأ خلاه يصغر بيه نفسه بالغلط طبعا دي كانت مشكله كبيره جدا عشان هو كان ملجأ يعني او كان طعم لأي كائنات صغيره زي مثلا الفيران وزي القطط او حتي زي العصافير او مثلا زي <hesitation> فيه نوع كدا عندنا من الحيوانات اسمه العرسه، شبه الفار بالطبط بس اتخن شويه، حاول بكل الطرق انه يوصل لحل عشان يعرف يعمل بيه السحر تاني ويرجع زي الأول بس معرفش لحد ما وصل في يوم ان هو كان بيتمشي في الصحرا وكان بيه بقي كائنات بتطارده فضل يجري لحد ما وصل لبيت مهجور، لقي فيه ساحر كبير عطيم جدا بيعزف يعمل حاجات كتير اوي بالعصا السحرية بتاعتهفقاله مشكلته وحاول ان هو يحلهاله وفي ظرف خمس ثواني بالظبط كان رجع لطبيعته تاني وبقي هو والساحر دا صحاب.